<noise> gu'n c̲h̲uꞌnn mbi loma nak gowma naranj, zanahoria, giama nup dzin, snup mansaniy o mansaniy diꞌltsa c̲h̲aknë loma, gunu idëꞌ loma tsu snup sti got este miel xkasa.